Nyaku nyai tua mo daket ma mae pengalaman nyaku kowait tu amo memang numur ku a dima mopudu siow kowait tan pengalaman ku nyaku sa ku tumekel a sa wengi nyaku mulai tumekel jam waduh wadu akat ku mo polo a apa jam epat mak'ya odo satu tumukel mulai dari jam wadu ti akat jam epat mak'ya sehat rumae jadi nyaku matudu man wean se rinte wo se puyun sa sera rinte sera kan ma skola jadi gaga nera sera juga abis sera ma bulajar sa ja mo wadu tumukul lo kan da sera juga wo endo pe jam lima kampe sera sumia mo mange sumi kola sa sera tumekel awadu jam wadu akat wawo endo e jam lima wo endo man ta pe man sera polonta dai ko mama ai ko mame sera karena sera a tumekel mulai dari Jambu adu wengi wo pakeweng ku kita waya manta tua nyaku dulu o nyaku nyae rumae. nyaku kan saman to mapera kanang kanang wengi ti sewang kupa ia ma paya dai eca pa istirahat ho we kewae ma saki saki mokan karna ung waktu kumuda kampe dai anu dai ginagang kesehatan uma tekel timpoko ma tekel tii na toru moko ni poum pung tu wengi tumeker kang kuan keda kedan te wengi mai ya jadi ung kesehatan ti ya keda kedan ta saki nitu ma koan sa koait long kana sata mapayang wengi kak ya reges ti muntu wiana wata tansa wengi ti siwonta tumekel wo memang sowo siwon tumekel ti jang wadu sako kelewat to ni tu ma wondo eko mapolo eko kumedit me kumenit mudu wo nawa ti ya kumenit tansa koman memang pakalele ung kesehatan tumekel yang wadu wo mapolo e jam epat e wondo cerat rumae jadi nyaku ma tanum wiang kita nyaai kemaren wiang kita yaai kedan kedang kota petani to keda ketan ta petani Sata mangiki uma sata mina mengentemo mina yang minengen temo ma wurieta lumele wo kuma kete kalem kuana ngeta se kedan kedan se pegawai karna sera dake dai ma ohe sando sara ki kantor jadi keda kedan kio kerak sewangi ai meke tekel karna wo miki mikir naan pem peang ya nera ai pina kelak tansa ki tako petani to pina ayang mewaikiwung nake minang ngentemo me minang kau memang na naka wendu wendu me ma wia mesu e kiwale langsung kekeke jadi untung rumae ta petani sata petani bodo ka bodok muka nange ta sadai majaga ung kesehatan jadi nyaku mata matulu miang kita penon ta sehat sata ko sehat jagang tan kesehatan manta matarnem man juga ung ngiota gaga gaga ma tanta sa saki mua ma sasarungkan kelembean gi wata nyai jadi nitu. mampatu nuku satoro satoro ta jaga jaga ung kesehatan teristimewa ung nanu uma tekel ti uma tekel tii satoro tea ai lewat mundiang wadu tea ai tea kebanyakan ta tumekel kan sata tumuke mukan yam ya mapudu ado Ni tu mo pakuan ma munto long ma saki meka wo naan pe patatedu kurako wea kamu muda kampe sake mu tanu kamu muda kampe sa toro jaga jagan um cara matekel wo ai man matekel makan <noise> ni tu man ni tu man empa tudu ku ya in tu kampe